Toh sohõ kambe camse ka yaŋ no aran na ay hã matekaŋ i ga te ka kambe camse ka. Toh kambe camse ni ga du no bido ize ma hari daŋ a ra ma safun daŋ a ra kayna. Diŋka kambe camse ka yaŋ do ma tolli kambe camse ga ni di i ga tay, ma daŋ zaama izo ka koosu din na koosu ni koosu i boori. Da boori ga ma za zaama izo iŋga mo yongo wano i hinŋka kaŋgo care ga ka daŋ ka dumbu moso-moso moso-moso ma hagway ma si bora kway dumbu. Zama da ni si wani a si te fa, ni ga bora dumbu, da ni na bora dumbu ni di mo a man te. Zama lokaco kaŋ ay na te ay wo lokaco din moso-moso no ay ga tey, day tey lokaco din ay man wani amma day ay go don-don i gay no dala way, dala waranka ay ga daŋ ay ziiba ra za a go lokaco din. Barfoyaŋ dala gu no i gin no ni ma daŋ ni ziiba ra, ka'koy kin muraadu tey. Barfoyaŋ mo din si waani, ni na i kambe izo di ni na haro daŋ ni sintin ka koosu kala i ma ney a'a, ni si waani ma ay taŋ. Ma tun barfoyaŋ gin no kayna, barfoyaŋ mo siŋ no ba sisi yaadin boŋ no i di ka tey day, ir ga ɲwaa, ir ga haŋ ir ga gisi. Toh kala ir tey haŋkaŋ ir ga tey ir tun kay, bor tun kay bor du ni loro nooru ni nin yee ka'ka yaŋ te fu. Toh a albarka a ga baa gumo no din kaŋ canse, ni sin nooru ɲya ka, ni si hawru nda naŋkaŋ ni day da, ka haikulu kaŋ ni du ni di ŋgawo a ciya no ton-toni.